Mankalaza ny heritage day ny Afrika Atsimo agny. Io zany da fetin'ny kolotsay i io sy fandokafa ny fampandrosoa ara-pirene. Da misy ihany koa ny braai day; amin'io fotoa io zany e da manao barbekio izao ny fianankavia maro.